Ehe! ny fomba handamignany visika gny e <hesitation> handrindrany ny fiaignany zagny e, da magna sefo indreo, hinteo sara i visika la mahita visika anao na andiam-bisika maromaro io, zay ombanin'igny voalohagny avao igny avao no arahagny voalohagny miaro farany, la sy hoe enao mihisy angaha no manapaka agniny lalagna igny, da sy mainsy misy mitariky signitry igny da igny sefon-dreo.